Mu xool, <noise> ma ne ko gis nga lii baaxut nit waru ko seetaan surtoutment xale, indil loo xam ne lu baax la dangay gis ne lii daf lay yee, wan la àdduna comme maanaam documentaire bi boo indil la rab yi yëpp ci àll bi. Mën nañ gis xoolal léegi gaynde bi mu ngi le ak doomam, bukki bi mu ngi fële ak doomam, tan yi ñu ngi fële lekk médd bi, parce que gaynde munu ko lekk lu des tan yi ñu ngi lekk foofu. Kon till yaa ngi fale, mais nag bi su ñu nekkee ak groupe(am) comme maanaam ñu ñu ay soldier, soldier yi bari nañ waaye ay catégories la, ku si nekk dégg naa seet leen de dafa am nu ñuy dundee ak nu ñuy demee, seetal ndax yowit soo kër ga, yaa ngi toog si suñu wet, sa yaay mu ngi fi, sa rakk yi ñu ngi fi. Sa rab ñun tam suñu comportement am na si rab yi lan moo ñu utale jëmm bi. Kii yàlla daf ko def nit kii mu def ko rab, waaye xel bi nga am moom la am de parce que xam na yaaya, du topp beneen yaay bu dul yaayam am na xel, kon xel lu am solo la si nit. <noise>